عشان تحضري سلطة فواكه جهزي انواع مختلفة من الفواكه اللي تحبينها اغسلي الفواكه زين وجففيها ،قطعي الفواكه الى قطع صغيرة وبحجم متساوي ،حطي الفواكه في زبدية كبيرة، واضيفي عصير الليمون وعسل حسب رغبتك وقلبيهم زين لين تجانس المكونات وزعي السلطة في اطباق زينيها باوراق النعنع